Tetaguasu Reino Unido ani Inglaterra jeiva jokope jaenungavi, opaeteko kua teta reta europapegua reta oiva iroi avei jokoropi oime ipuere vovi yasi <hesitation> kuarai oyaretajeye arakupe, erei mayormente ko kua tetaguasupe iroi como iru teta oi europeo reta rami, jae kuae Inglaterra se aendu jaeko iroi, iroi aveño jokope.